Nyɛɛ nwa kunɔ a pɔ cɔ kɔ̂ muna. Kunɔ za risin a vaa na, ova di nyɛ kɔ̂ a pɛ co kɔ̌, nka nini cɔ kɔ̌ dzi daanɛ nɛ bɛɛ ka a bɛ kukwe nsɔ̂ nɔ dansɔ̂ pɛ nkpî kɔ̌ ka bɛ pa izuma pa izuma a dɔ glɔ kɛ na. Amma kunɔ, a pɔɔ cɔ kɔ̌ ma. Ko wini visii ɔ dɔ agitâ, amma a pii wɔ muna, a pɔɔ, a ni nyɛ nɛ a ni nyɛ nnɛ, a pɔɔ nyɛ di cɔ kɔ̌ trɔɔ muna, nnɛ, kunɔ a pɔɔ cɔ kɔ̌ muna.